shebur ni don mari hoore hoore mei jamdi o'n je bitaffini hakkilaru edon mari yi'e satti boh don boona paranti boh don mari leggal je a jogata so o dinghai wasugo leddi ni toh a joggu jungo mei a don dhisa hoore shebur mei hander leddi sai a banta leddi mei sai a rufa adinghan wasugo gaska be mei adon disa banta leddi mei a don disa non-non a dinghan wasugo shebur mei